Mbiru reta jetako oyoaviavi jeta retako, oime mbiru eh oyemonde vaera jakuvo pegua jare iroipegua, jare oimevi eh yaiporu opaete ara rupi yaiporuva, jaema oyeporu vaera jaeko oyeporu iroija pegua jare jakuvo pegua